اللغات الام لوالدي واجدادي هي اللغة العربية لكن بلهجات مختلفة فكل منطقة عندها لهجة بروحها كل قطر عندها لهجة بروحها سواء منطقة مثلا وسط جنوب الشرق الغرب في اي منطقة هي فيا لها لهجه خاصة بها تتكلمها كل مدينة عندها لهجة خاصة بها وتتكلمها